Sai, lua, telu, hale, lima, tinaene, hitu, walu, siwa, putusa, putusa si lesei, putusa si lua, putusa si telu, putusa si hale, putusa si lima, putusa si tinaene, putusa si hitu, putusa si walu, putusa si siwa, putu lua, putu lua si sei, putu lua si lua, putu lua si telu, putu lua si hale, putu lua si lima, putu lua si tinaene, putu lua si hitu, putu lua si walu, putu lua si siwa, putu telu, putu telu si lesei, putu telu si lua, putu telu si hale, putu telu si lima, putu telu si tinaene Putu telu si hitu, putu telu si walu, putu telu si siwa, putu hale, putu hale si lesei, putu hale si lua, putu hale si telu, putu hale si hale, putu hale si lima, putu hale si tinaene, putu hale si hitu, putu hale si walu, putu hale si siwa, putu lima, putu lima si lesei, putu lima si lua, putu lima si telu, putu lima si hale, putu lima si lima, putu lima si tinaene, putu lima si hitu, putu lima si walu, putu lima si seu' siwa, putu tinaene, putu tinaene si lesei, putu tinaene si lua, putu tinaene si telu, putu tinaene si hale, putu tinaene si lima, putu tinaene si tinaene, putu tinaene si hitu, putu tinaene si walu, putu tinaene si siwa Putu hitu, putu hitu si lesei, putu hitu si lua, putu hitu si telu, putu hitu si hale, putu hitu si lima, putu hitu si tinaine, putu hitu si hitu, putu hitu si walu, putu hitu si siwa, putu walu. putu walu si lesei, putu walu si lua, putu walu si telu, putu walu si hale, putu walu si lima, putu walu si tinaene, putu walu si hitu, putu walu si walu, putu walu si siwa, putu siwa, putu siwa si sai lesei, putu siwa si lua, putu siwa si telu, putu siwa si hale, putu siwa si lima, putu siwa si tinaene, putu siwa si hitu, putu siwa si walu, uti putu siwa si siwa, putu sa